إيه متابعة الأخبار مهمة, لأنها تبجيك على اطلاع بالأحداث الجارية حولك, سواء كانت محلية أو عالمية, من مميزاتها, إنك تكون مطلع على الوضع السياسي والاقتصادي, وتكون واعي للمشاكل الإجتماعية, أما العيوب, هي إن كثرة الأخبار تسبب التوتر والجلج, خصوناً- خصوصاً إذا كانت سلبية, كمان ممكن تصير فريسة للأخبار الكاذبة, فيحتاج الواحد يكون حذر, ويتحجج من المصادر.